Budaa woo bundaa niŋ i ye caa, niŋ i ye caaboo ke a la, a bee niŋ a caaboo loŋ. Donku, i be <hesitation> caabidiŋo dundi la ee, fenkoo, seruuroo kono. I ye a toromondo puruko fenkoo miŋ ka duw yiroo kono wo ye bo, daa ye yele <noise>